افضل طريقة لتحضير البيتزا اولا جهز العجينة وخليها تختمر بعدين حضر الحشوة مثل تقطيع الفطر وتقطيع الفلفل والطماطم وبشر الجبنة سوي صلصة المارينارة افرد العجينة احط عليها الصلصة والخضار بعدين رش الجبن وندخلها الفرن. على درجة حرارة عالية في البداية